بعيش بطريقة بسيطة جدا, أول شي بستخدم الشموع والفوانيس للإنارة, وبعد بستخدم موقد خشب للطهي, وبعمل حديقة صغيرة, علشان أزرع خضروات وفواكه, وأستمتع بالقراءة والمطالعة, وأقضي وقتي مع الأهل والأصحاب, وأحتاج أستمتع بالطبيعة, وأحاول أعيش يوم بعد يوم.